Na cemene timeti tuna nge eri me tenje tu funo temi etete eri ta utangata nshɛ butu buko na nyajɛ nyese tebiya nnashe leo ehie na asara atename, iyi elele vula ma ifehi name iyi elele vwa ma ifule kaa eshe vo g sha mama zasa ya nzabayr du kaba puta yacima we ma nalene ni time ibo yashe ba atwa ga wane na uba ko na atwa oko na nge huri tusara, uwe yi tunganata ya nda ma butu buko ko ebige eri odubo bu bo dubo ya ko nunu, na cenewe timi iyi ne ga te eri mate yije na akata yi fugwo na atinda nda gaga ofwo tu gwo etishapeji ulua wene tuya she we ma yi lenene yache bizha kuba kube hie nriba dema kana na je, akama ebi makeni ijya huwaye asha shɛ ye beye yashe yo na cenemi time nje yi fulona nge gluma nyeshe cere abihube nje shigi yeme ye usha tiga ti ijenek no ka uguba, uguba duka nyi she la guba zawa mezhimio uwenepo bishi me tideke na wei waje basako dukunu bosho zalu bukpaa, aka lele abuyaba zhe saremun bishaya wa izhe bu shigo wenepo ushe buko ba umbanu numnamua she maa. Gamba shɛ bujalu bu hii iyi elele na nga ugane nga hie maja aze ma pana uwe ecilo ta gana nga wane nu rai utata waci kena, binemi erishi ba bana she bu zasa eweremio butu na mecibi shimi eri she nana ishi bu zasa ewere yeci zoto munmna ge wu she eshe te erima tainje emaa elia ta uzasa rumi elele wana elele zhe ban ma moto shati yeshe sunday, we ecilo wana ya elu uwa aka ata la koyime gabu kulashi asha behien ga anje iyim eye kakao menepo asha bu maa usanda namba urai loneni de she nje rai cenenl, iyi fugwo nga nda ne tw iyi gugwo na butu mekeke na cenanɛ nda na time shi butu tulugu genegene tuna butu ndagane tuna tu pila su tuna wa ge tenishi ceg ka haa tu satane tundagana sepeji shi hilu wa bte teyije ajana eti epi ata baba, ahua chin atu wa ata nda tamu ata tunga huje nge leshiji mpialami na bino ngezhe dulewo biseje kebi nge ine no ohilo ata ngaje inene chilo ata ge hure jiyo. Nana ebe jiye nana ebujeye nga hie awo waba lushi epeni mani nga dure ngasahe me dure meni gagure ikibe ete two nge huteni, wama uguwe koshi mujeye chiloikebe ete fwo ngre hute ni to bolo ma iyiwa mete na ceneni chu susana ugunukishila mulashi butuna eto epa la ehilo atubwa nu uwa yechi jeta chilo kulanri she nye uzo ata uvungwa hwe nge huwi uzhe ma hienbu ta tuwa nabama ula mpiala nge be nighuwa mpila tuwa mo zho zalu, bi bizo iyaje la ofwo oko mbizo uhula ti iyaje shima ebi sheni ku butu zhaje apata bizha shɛ ma butuba bi zhe kala hmaiye hushɛ mabi zhe hulo chilo, wama be jiye hwaye betenita bane na jito she zhizhe butu hwana ashe she ulalu ata be dwekeji bo sho meninu wana bo no umbe. Nara sita ko ka she bi zhe to chilo, ama okoko ta ebishvi meni na aba bizhe. Ruyiba iba ajbi zhe so meni na bana uwama hie to hiju mi asha mani huwomu ashala wapa junu so, ofwo ma hi gushiji meniasha azabao hizhe hure jiyo, iyi twu go nda ngane na cenecɛ ne kpedere tuna nge evi ma gbafanji ishe ibe getete ulaneposhɛ huwaye have hweo, semina akana ta butu jeje fala mpiala mu po butu ibe neke eri ne teneji.